لو كنت بأبني مستعمرة عبر المريخ بأخد معي مهندس معماري عشان يصمم المكان، وعالم نباتات عشان يزرع الأكل، وطبيب يهتم بالصحة، ومهندس طاقة عشان يوفر الكهرباء، وصديق جريب مني عشان ما أحس بالوحدة، هذا خمس أشخاص بينظموا الحياة بالمستعمرة تكون متوازنة ومريحة.